ब्राजील जो देश है उमा ब्राजील मन रहते आऊ साथ ही ब्राजील फुटबॉल वर्ल्डकप म बहुत अच्छा प्रदर्शन करे रहिसे आऊ करते भी। जैसे भारत के नमी टीम है क्रिकेट म वैसे ही ब्राजील के नमी टीम है फुटबॉल म।